Finatawa joni ana micitina himɓe mamiraɓe mun, ana wata dun e lawol lobbol dun. Sabi ko ɓuri heewde fuu, ko ƴaɓɓinoo e ko yimɓe tawi koo, yo huunde non lobbere ɓuri heewde. <hesitation> nesuusi lobbi, mbaakaaji lobbi, <hesitation> jannde lobbere, ɗum ni.